في يوم من الأيام، عثرت أميرة على خريطة غامضة تشير لكنز مدفون في الغابة البعيدة عنها، الأميرة هذه قررت إنها تروح تدور على الكنز لحالها. أما وصلت المكان المنشود لجت إنه في وحش يحرس هذا الكنز. بس إن الأميرة هذه كانت شجاعة، فوجدت هذا الوحش وهزمته، وأخذت الكنز، كان عبارة عن صندوق مليان، ذهب ومجوهرات، ورجعت بيه الجصر حجها.